Makanan yang paling ku katuju tapi larang tu sebujurnya lain makanan berat pang ada ampun kawanku tuh inya usaha sempol tuh makanan makan <hesitation> di mana mana mun kita tu handak makan sempol biar nang harga seribuan dua ribuan ya kada masalah ini ada kawanku manjual sempol dua satangah dua ikam manukar apa kada lima ribu manukar ampat sepuluh ribu ikam sepuluh ribu ikam kawa dapat nasi hintalu ikam kawa manukar indomie lawan hintalu kanyang paparutan ikam amun ikam <hesitation> sabujurnya kayapa lah nyaman nyaman pang sempol tu cuman harganya tu kada tapi masuk di kantong nih ada nang harga seribuan dagingnya kurang katiya isi tepung wara ada nang harga seribu lima ratus sama jua tepung lawan hintalu wara dagingnya halus sedikit banar dagingnya tuh pangisit model urang tuh pangisit amun makanan berat tuh rendang rendang nih kan amunnya larang wajar lah rempah rempahannya kan hibak habis itu <hesitation> imbah tu daging sapi larang jua handak diganti lawan daging menjangan kada kawa jua ya rendang tu ai pang makanan yang handak dimakan setiap hari tapi harganya larang.